<hesitation> ojna, ojna miji, ojna i'ni, ojna <hesitation> na na juiñi viko, xi ore najuiñi viko lo ndolo miji, a iyo ore ore yekuāā, ore lejne, ore kui'a ki'a miji.